Aminay agny ndraiky zany tsy de misy <hesitation> tanety maventy be fô <noise> ôhatra zao misy tanety helihely Besilaogno, Besapàka, Tsinjolavitra, <hesitation> izy koa farihy izy ndraika <hesitation> tsy de misy le maventy be koa fa ôhatra Todranobe e, Savorôzy de renirano <hesitation> Maningôry, Savatagna <hesitation> Vobinagny.